لو قالوا لي يوم من الأيام إنك تسير المريخ رحلة ابلاش لكن الرحلة تجلس سنة كاملة لحد ما توصل للمريخ، هل بتوافق ولا لا؟ طبعاً بقولهم لا، لأن من يظيع سنة من حياته علشان يسير مكان ما إنه فيه معيشة، وما إنه مظمون إنك توصل ولا لا.